Pushti rang romantika va nafislik bilan bog‘liq. Bu rang yumshoqlik va sevgi ifodasidir. Pushti rangni ko‘rganimda gullar, sevgi va samimiyat haqida o‘ylayman. U kayfiyatni ko‘taradi va o‘ziga xos nafosatni olib keladi.